Ngi bigi ma nŧidandini, ño nŧidande fiinda ma fii ññób. Basgo wi ma tingani nŧidande fiinda ma fii tti ñób, ndu yaa mo so uñóbi nŧidande, ngi wi ma utin too mo ngi wee ma wi ungiti jiig mo. Ñe wee tínga tita a gimbúuta giinda ma, ginyaatir gala gbuŋ, gin geeni raa. Hanganti mo nŧidande fee fi ngaadi ngi hú ma a bñuugi. Ndi imbinti mo a ɓaali diin ma, blúŧi mbinte, umaa ggaŧa a ɓaalin ɓaŋ. Han mbo nŧidande bâa fembe de, fe ngetta mada ta agiti. Wee tínga hana a momu wiinda ma ngim bommu, han ii yyaa igaade nŧidande me fduulu. Ngi biñaŋ ma nŧidandini ndu undemba, ndi biñób bii tti diisi baabi, basgo ño gwili gbúŋ aa ttin raa, wee tinga nwilini nŧidande fndaŋ ii tti gfuuŋ. Bâgaa resi njiminhabi, bigolla ga a resi njiminsibi ngu ujiif. Uhúra nŧidande fee gaade fo, go laŋ laŋe ngi hi, ndi gi hi ma gsaam giindi ma tooni ngi hee ma hi umada ta. Ndi gsaamin bâa ma to, baa tti mada ta,.